Karazagna tournevis ndraiky edy misy le tournevis plat o de misy koa ny tournevis sous forme ana étoile igny izy de arakaraka an'le vis no ampiasagna tournevis aminazy.